إحنا عندنا في الصعيد بنعمل الرز ازاي شوية زيت وتحط فيهم الرزيات لغاية لما يحمروا شوية.. يحمروا شوية مش يحمروا خالص علشان لو حمروا خالص كده اتحرقوا ، بعدين نحط عليهم ميه سخنه مغليه يعني أعلي من الرزيات بسنتي و مكعب مرقة دجاج و توطي النار وتسيبها ايه؟ مع نفسها لحد أما يطيب